won akanantun dudun dansamu maan ennan atam dansa hiiteini ennan maal at hadda tumiete bolli fa datte ama <hesitation> mchezo fulani katika patispetitet hadansun yaaani sitimuu abbansun hadda sunii hadansun nguvu sit kannitte woutalcha, waatin won middasa middasite dub sitiomuu abbansun <hesitation> opponent tente athirtaa maanake opponentin sober jirti won fulani dandette himmidasitu at ammo himmidasita wonakasisun dub dansamu. <hesitation>